गणित की संख्या में, संख्यान तो बहुत रहे हैं, पर अभी एक से चालू करूँ तो। एक, दो, तीन, चार, पांच, शेष, साथ, अट, नौँ, दस, ग्यार, बार, तेरा, चवदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, अठार, गुनिज, बीज, एकीज, बावीज, तेवीज, चोवीज, पच्चीज, चब्बीज, सत्तावीज, अठावीज, उन्तिस, तीस, एक्तिस, तैतीस, चौतीस, पैतीस, छत्तीस, सैतीस, अड़तीस, उनतालीस और चालिस, चालिस अंक।